I raha raha ndesina kôfa ande ande hiseky zany de maillot de bain hoe voalohany, avakeo mitondra seriveta hamafagna hegny kôfa legny kôfa hisolo lamba, de lamba <hesitation> lamba fisoloàgna, lamba hisoloàgna izy kôfa avy avy miseky.